Um, i Thaïlandais ndraiky <hesitation> anao zany maheno anarany zany fa karaha izany to zareo e, io izany fa karaha io to, zareo zany e mihinana valala reny, valala hony zaka tian-jareo any <hesitation> mihinanana valala tsy haiko raha foto-tsakafondreo zany, tsy idirako lalina zany leroa. Bakeo koa reo tia mihinana bibilava koa, io bibilava io zany tonga de hein matiera de base amindreo any, laolo reo sampona leroa, okey zany.